Asali wanu gomnati hanə kə pesə mataki sə pa ani. Mal kenan mi re nay kə tə'ə' ni makaranta. Gomnati hanə hankə' wemshe won makaranta gbiplusn, ami da ay sə kə' 'wy malamai kə pey i kə 'way yaw zangətə i bə i kə ɓe doya do. Gam yaw i kən ɓe akə da' gaw abarh gawtəl irin tasha' nyə ali rə. Mə 'wakə may wanya pat kən zaŋgə ni, gawtəl tasha ryə ali kə ka sə w rə. Etən sə pa nə' kə' gban gomnati kə bə she naybətə. nisə ka gərənə naybətə gam naybətə kə' daŋ, mo 'wakə 'wan ka', ka' wani umai arey rekə' ay laŋguru sawki ka day. Mə 'wakə gawni, mə re mə kə yewgə 'wanu gawni, ko yola pabar. Mam kə naŋ abe, gadgkə kai. Mə ren wawogə sei mə kən kirə ma. Ama i kən gərə irin gadai nə' kabidi naybi ryə waykuwa mə ren wawogə mən gi gba kə mə za mə re resə gə yewsə manə sə' musə pa. Kə' kərkə' monə məkə giplusrə məkə yewkə. Ani wani ah wan cingaba gomnati abary on. Kən bəshe ni ani, e' bə aren 'waykə mariya wani. Aren bəkə irim ami. Taaren wanə nə' kə' giplusban mə wakə asimiti bə ni. Gomnati hanə han kə bə she bən asimiti gbiplusn dunu, kayukai rə. Gam heɓə ko may bari bal kə 'way, heɓə ki kamu. Gam kə da' bəshe asimiti da' ay kusa rə, gawni sə i kə təə ən kəy kamu ko sə' kalai aa' mən 'way in zasə waa. kay kə' bile kə', kafin aa ləynəgə aa, mən dakə' ən waa aa wor sə ba'le, a'a waa aa bə' ni ani, aw ma kəy kamu fufəre di kəy ne kəy pusu gə, waa aa worsə da' ba'led. Ama i ko womshe iri asimiti kə' da' gbɨndimi gawni abə', mə wakə sauki ka daŋ. Ko mari zazzabi kə bəw bə arewren wawogə kamni, ama asimiti gbɨndini kə səw da' ayrə. k zazzabi wow paga ənbi tan bə ma 'way iwin mari da' ay rəle al mə dakə ən mari aa wor ni ani. Ama aa gomzwakə' gəə nə' bərə, amma zazzabi ən bi tan sə' aa mən 'way aa iw. Gɨban mo 'wakə wanu gəən gɨban naybi da' ay, gomnati hanəhan sə kə' bəshe nay bi niisə e'bə are ɗakə nogə da die mo 'wakə naybətə kən gə', iri kolbadi waykuwa, lamba tu ay layguru i kən gəri, mə 'wakə' mam kə za kə warkə ryə, wuw i ren nomkə' i da' a'wrə. Mə 'wakə 'wangomzwayne, ire bekə' atəm ami rə. Mə mimin i kən gərə atəm, wobəntə' wobatuntə', tsapta kəza, mə mimin gomzwayne bə' i ren ustəgə. at əm ani rə. Ama i kə da gərə irin atəm sə gomzwayne. Bə' ire ustənə ami rə, mə 'wakə, doti kən be, mə 'wakə gemzwayne bə' i reren zakə wakati ə a'y. Mə 'wakə wanu gəən kenan. makaranta, nə asimiti ay gomnati hanəhan sə kə pesə mataki sə pa, niisə rey gəsənəgə ani, niisə arew, tomnənəgə ani. Kuma kə 'way'wan mabu sə ire tomkə' ryə gawni likitai ay, mabu sə geru i re bə' kə' ay. i on kə laylan mabu ɓikunu i bə se mabu in zaŋgə' ay ma, dan sə kə pey. Ama ana' sə gam mo mə da ay ən bi tan mə da zaŋgə bə rə, sə mən way i pempen sə' ryə ən bi tan, ami da' bə rə. Am kam zagə yaw i da' rya sosai. Mə 'wakə niŋ ani, mə 'wakə i kə' da tyakə da' abaryrə, ar piya pat irin ami, zagə yaw i daŋ sosai. Mə wakə naybi, danə dan amfani. Mə 'wakə ko mene akə re kamkə' giplusmsə riwryə sə' lumarə. Mə wakə mam kən nanturn, naybətə daŋ gaye gan bone sosai. Man mi ləy nəgə, cigari ən bi tan bə rəkal sai i kən tisə netə' kusan diplusn gbanaarə narbi rye ire tisəgə. in tasərə mota mə 'wakə ən mata ay bə' ni ani. Ay laŋguni, naybətə on də, gərə. Naybətə on aa gərə, ama i kən garə nay bi, mə wakə niya pat kən za nə, sawki ko wo a'w bə' wa 'wakə sawki ka' daŋ. Gɨmsə gɨmni, wani nə' mota ryə bə' mə 'wakə toore wane sawki ka' daŋ. Mo wakə ire gɨmkə niisə bilbi i re gɨmnəgə ani rə gam aa mi min nay bi sawki an za. i kə gərə nay bi gomnati nə' kə', kə vale van, kə' gəshegə, naybi asimiti, makaranta netə'tə' tatə' ari, gomnati hanə kə pesəpen mataki sə pa miisə rey gəsənəgə ami. Gam e bə aa way aa lii moriya wani. Gam kə yasə nə' ebarrə. Gam a kən bəshe nə' ami. Ebə' aa 'wakə' wan aa demə' ur. Ama kə da' bə' she irim atəm ami rə, gaskiya ar abaryrə an kasətə sosai nii nii mi minə ani sosai. Gam aa gegen valande sosai atəm ami rə. Mə 'wakə asimiti gomzwayne riw ryə, yaw wa yaw, mabu gəə nu mabu dəru. Mə way paga bə' rə mari aa gomə se kalai ma dan arew kam kə. Asimiti nə' səw kusa abə rə se kal ai. Mə 'way mari kay ko machine toore wan bə' əwi rə. Se nə dɨ, liikə wan dam rə pa aw bə' ka' kəsə giya. Hanahan gomnati kə zozon ar abary rə. Kəy ustere un. Atəm kam rə so sai kəy ustere gawni, irim wor wan ni ani, mə 'wakə saw ki kən za, aren 'way kə mabu sə, irin sə i kasətə' kposoku kenan. i bə i ren ɗakəgə daɗi. ar wow ay rə. Gam ar wow abary. Mə 'wakə may kən gom mə mə way ren 'way kə ko iri parge gbanaarə ka' ga may rew kamsəgə kosə' kalai, i rew ren bə səgə tinya paga. i rewren 'way sə gə titə'. Ama naybi kə səw gərigə da' a'y rə. Mə 'way mə kə 'way mari bə' mən tabarabar' mən kə' kamsimi kalai aa. i rim toore i rem lesəgə ani ən bi tan bə' aa paga an bə rə. Ama gam i kən womshe asimiti dabar ay. Mə 'wakə saw ki kəza. Ma 'wakə may kən gomə bəi yaw enu i daŋ in zaŋgə ama i da pey rə ən bi tan. i'i wawan irim tomsə ari. Ama i kən pey mabu musə paw on i səw rəw on. i di musə pa da' a yrə. Ama i kə day i kə pey, yawenu bə i daŋ i wawo wan tomsə ən ari sosai niisə i re wawogə ire zo nəgə inabu, ko kpashe ko wan ni ani. Nore, ko zazz a bi, ko malaria, laŋguru i rew ren wawogə zoni wanə ryə, ni ani. Gomnati nə' kə' aa gegen kə' val le kə' loomshe, asimiti gbɨn dini. Niisə arew bə nə gə sə aa re resatunnəgə tomsə' sə musə pa ani. Kuma aa gegen makaranta ɓikini. Gawni nasə dəl le ani. Niisə i rey bəsəgə. yaw enu bə butəm inə re gbətənəgə, niisə mabu dəl gəələ di sə butəm inə gbətənə. E' bə aa gegen butəm kə gbə gbə. Yaw ebarnu am ən niŋ ani. Gam gomnati kən bə'she ni ani kə' aa 'wakə 'wan naybi niisə an da' kusa kusa nə ur ani. Mə 'wakə asimi ti ko may bari babarl kən 'way, i rewren wawogə kamini. in re i rewren zokə, anabar sə sei i kən kamu ko fufone, ko jimeta, ma sə i təə in wani a'a ni ani rə. Diga ən abə bə' i ren wawogə i kən bəshe aasimiti gbɨndini. i ren 'wawogə i ren dusəgə mari, i ren bə kə ko me da kome. Ko may bani, ko gomzwakə irim piya pat, iren waw oga zoni da ay. i rew bə kə scanning da abary. kome da kome i ren 'wakəgə wawo damu wan zwakə' ryə ani. Gam ni ani aa gegen irim netə'tə' ari. Ne'tə'tə' amfani ar gomnati nə' kə' pemataki niisə re e' valə nəgə ani. Yaw e'nu i daŋ, kən pey i ren 'wawogə irin tomsətə' ari, bəni niisə re resənəgə musə pa ani. Netətə' daŋ bəy bə' aa gegen, ama gomnati aa zoshe nwal pa rə. Makarantai, asimiti āy, nə' naybətə. Mə 'wakə netə'tə' ari tatən guru kən day, to mabu i re bukə' bone wan dəl kayukai rə da' a'y rə. Nam ya pat mə 'wakə abə ko sə yola bə' are gom kə' rə, mə. Wakə ren wawogə ka re ka' gɨ. Ama niŋ aa danə ani, mən be lubarubar gənəgə niŋ kə mən be renəgə yola pa' ən bi tan bə' se tukə ryə ma. Rə kal kə' rəə ete bə' in da' nay bi ryə i kə' kirkə ən bi tan. Nay bi ən bi tangam naybotə an laa aa paga nlə. Taaren nə' gɨbam makar makarantai. i bə' in lāā ra paga bərə ma. Makaranta se yaw i kən akən kami kal ai ma dan mən 'way mari, ka' re makaranta rə ama gaw ni kauye rə abə, makaranta səw da ay sə yaw sə i rew zangəgə dā ay rə- kən salə iri mabu sə i kamti kan inə a'y ən bi kamtə' lə aa gomnati āy rə. Private āy. i nə' kə' toore ən bi tan. Kə mari kposoki kə wane ubarr sə kə tə'ə' ən be ləkə waa beni ar āy ryə rə. Kə tə'ə' ən waa beni kə' zangə makaranta āy. Gam toore i daŋ aa bəybərə mā. Toore in be' yaw kaw mə 'way i gawgan ən bi tan. Gomnati kə' zo naybi sə nii sə ka' penə mataki sə ka kamshene makaranta. Nə' asmiti ani, niisə i rey gəsənəgə netətə' ari da ani niisə e'bə are 'way kə' are ɗakəgə daɗi nii sə are wesənəgə sə' musə pa ani. Ama kə da bəshe irin netətə' ari rə ka har nin kə' aa dā dan dukəl rə ryə ən bi tan. laam aa səwnə mabu gəənu musa pa rə. Mə 'wakə wanu kə gazan bə mən 'way i di dini sə' in nayrə ə bi tan. Sə kalai aa ən bi. Abə sə' abə' kə are ləy kə rə. Mə 'way i kə' tə'ə' ən kəy bə gə wanu any ni ani bə', mə 'way ko i kə ko gawni gomna kə tɨmsə bə mə 'way kən ləy fufore di kə mə 'way in i kə di. kə' ikə tɨmsə ko sə' karlai mə 'way karlai in i kən di ənbi tan. E' kə' aa 'way 'wan wanu dā an bərə, wanu sə rey afarəgə ani.